أتوقع إنه أصدجائي ممكن يوصفوني بالطيبة والجدية في الوجت نفسه يعني, <hesitation> أنا أجدر أكون مرن ولطيف في التعامل <hesitation> لكن إذا كانت هناك حاجة يعني لتنظيم أو للعمل الجاد, <hesitation> أنا علطول في الميدان, وبكون بتحمل المسؤولية وقدها وقدود.